<cut off>Karam-bady tonga lafatra, i lalahy io magname aomby viavy ie tode afotaka. Avake koa ao misy fifanajagna amin'ny ray aman-dreny na amin'ny viavy io na amin'ny lalahy, dia mila firaisan-kina.